<hesitation> dghwiɗha dida bia wud khanghar hna anabee kunnik chee dak siye mvis-mbis nan mil-mil- nana ana mak ghighe mak wud dhinva ngana milik ka yaghar khiɗava yaghare hida lilinge ɗiɗa nghinka yaghar zanjuwa makwaarka kwara ɗa juwadta out fitk tirra hava nda’a ha dine ndda’a ha dine ndda’a ha dine dghin vamvak na anam raɓate na kwangil chan kwala da nghigh ngha ka ɗufhwa daf tamtaske ha da ghilfta sag chan micke ingil dine ingil dine ingil dine di inngilin dine ka’a dida nghinan wude da ɓukine kada dghi damta vaka kadghi damtavaka de nai ski nghin ne anna ju wuza ka da zag ghar sghi damtacha vaka sihe ha dghi ikwa ghaya gule thar gha kan yaghare yida check ka yaghare ngahwai <hesitation> tiri rrava nduwa’a ha damni nduwa’a hadamni nduwa’a ha damine duk skina manan sani nduwe’a nduwea’ sane cha cham vak nada hwai da hwayan da mbe as kagh hwai na hwai fa ay va’ik nda hatik nichan vak nada juwa da ɓghavgha mbe ay gurs ha titk say chkanisani nndalga nda’a ikwa kagh chumbai ha a hwaighu dam fki chane dida dghika da tfu tfuka ftaka tfake ka’a da nja am hai mbe hutalag kagh htik ni titika ka hai da mndi chakani kuza’a pyhak da chanisani tpa’a skagh awi Guya hayamnda hwai ghare nchkane ti’ a cha yaghare dghin da ma ga jarar sanau tihin dam jarar knau ka’a dghwa da ingil inga as ka askagh huchage damta oui ka ingil inga anamak ghighe ngana hi’’il nchkee ngana gi’a nchke a yaghar va yaghare hiva <hesitation> kuwire cha cham kwara hida a yagharha yaghar make dai gagh nah kamta cha ga dak siye ghava ga dak siye stuh-shiti thi ɗa ana <hesitation> yaghar chki zughighe na kwara hiɗa ha nga na milik hiɗa anam mak yagharva vaigagh na la’a dghwide na’a dghwiɗ naimta ski skit-shih ana wai kan sagaude daige <hesitation> ski wai kan sagaud daige zan nga da milikee nah kamta skinada blagh kawar dau wura zanna abaz gwee dghwiɗ-ɗghwiɗe bazug dghwiɗ- dghwiɗ va nai a zugwe tfiche thprte zugwi bazugwwe tfiche bazugwe davɗe nai bazgwe da wuɗtitkwe bbazawe da wuɗ ahɗa nai bazawe an ga milnana nai bazgwe nagaga vjarha nai bazgwe mak ga vjarha bazgwe mak ga naghwasha ga bazgwe shih shihe kaika zɗa cha bazgwe aywi bazug bazug dghwiɗ dghwid mdiba bla wud ka ndi’a mru ndi an ghar chude a dgwidha cha chanika bazug dgwia dghwi’a disghika dam nnack vaka di tharghakan wud kna Zgwe ska dida cha cham ka yah chane zgwe a dauda ska da bari ka zgwa zgwa baaya ska zgwa mmude ska zgwa dugh zugune ska zgwa <hesitation> nis kude ska zgwa grach waya zud ka baz gw nita ay thar gha kan ga ghaɗa kna wiski da kwar kaba zugme zugma ga dada zuma ga baaya zug ma vjarha zug ma ga yaya a nina kwar ghigh kwara zɗa a bazuha dghwiɗ dghwide zug ma ga yaya zug ma lalinge kiha gure da batri baka zug me ousma ɗa thapart sana zugma da thapart kiha dgthaparte kiha ndaatha kiha fiche kiha <hesitation> valna kiha wuɗ dvina ku kiha wuɗ dkal yagh dvina ku kiha wud dk al yagh na <hesitation> ba zug nah ni dghin dghine ouska baya oska da sghi sage azud kathagh zugwa nita oska <hesitation> dida mamud chkankna Oskad sghi sage mamude mamudee ana kumike dida dugh nuk chniskane daga de ayaghe nis skunuk chkane dugh nuk chnis skunuk chane dak na da ngha ngha ka kwara e naiski ncgka zbi ch dugh nis chka a cbi che bayagh nagha zbe-zbi cha ga dadud chka zbi cha ga wire dida dghite sagh bai mbava dida sghite mamud sane zugma nanude zugna ga nanyde zugwai nanyde zugwa ɗaɗude da kwar ka nchkanisane zugma tfich na ku kiha vaka hiha fiche kiha <hesitation> thra naine, sghika da vaɗi gule osmi os mma da vaka kuha wud dd vaɗina kiha wud fchuk na vjarha, sghisag ga vjarha know da mak dad kna da sghisate osma ga dada aska ngha-ghhaka dida nghwa shane da nghinta ga mil nana ka’a ana ksavghate kalni a ghdagavte.